Aminahy manokagna ny atao hoe fampakaram-bady tonga lafatra tsy mila raha maresaka be ho hitan'ny olo jiaby ano hoe, hoe tegna magnana ny maha-izy azy ano. Fa hoe rehefa vita soratra ara-panjakana, ara-dalàna tsara, dia izay. Izay no zava-dehibe fa tsy mila hoe, tsy mila raha ankalazaina be zagny e.